דא זייער אסאך פרוכט. ס'דא עפלס, בארן, טרויבן, באנאנעס, אראנדשעס, <hesitation> עפריקאט, מילגרוים, פלוימען, <hesitation> אוועקאדא, טשעריס און אסאך אנדערע פרוכט.